I kun ka rək sa na bee na kəmu karau ka ki akurna bai i na deu da puta nin ko da na ta seu abən da dami bin ya ye na akurna shomin gara da dlam da caalam na sadu nin onkal ga gafdak. Gaɗa kasənu iyu na bar na jerewa nanchu akurna tlaparr, Gusku na ta abən nin inna sa akurna bi nin na kəmu ka na ta abən wun bai, amman ka ki dəviɗ gasunu na vəgin ga nin aku ta dbən na dlam na sukwakuga tun na ba na akurna na sadu nin toh na tlayi ɗa a tlanu ga na kəmu na kunu kaarak. Amman kafau kaiki kafa mi na ba sən gu bi nin na wuna na ka na taa abən bai men na wuna na maya ne gaɗa kasəniyu na ntu akurna tlaparr. Gusku ko da abən men inde ka bara shinkapa da miya ka bara shinkapa, gara ka makaya akunau kawai nan na si, inde na sa na akurna tunu ɗəka na zada shinkapa mi ka bara tun ko na tam ya ye a ɗau gaɗa ka sun ne i ma i kun kareksa kuwa kə wunduwa kə ngizim na bee na bee mi na chu tlappar ka akurna bai, bee dawu ke nan na ram ka sənu.